Tsy de haiko aloha hoe manao akory gny famboara t-shirt vita amy landihazo vita amy coton fa angamba hoe coton gn'atambatambatsy raiky. Da amboary amy masiny ka hanjary hanjary t-shirt.